<laughs> nsiiti dé: gambie kanar nrumtu; yangh- yonru-nsiiti bhii ninne- bhii guinée bissau fo fo guinée konakri kaa dhii- thickame nkisima kine. Nruu dick saama, nruu sa fur. Nruusu loome nkuna, saama. Kumsa wélinkara nin, tamba, kundara.